haiwan anggena bato yo sodabi ma madihutu ge ma nyinga yali, gatebe kaso ge, kaso nggena se ngone piara ena mote kene sado lamo kage ena yo jaga ngone bahaya, mansia nakal ngone me ena yo ngamo se dode ona, ngone reke me ena smote duka yali.